Nyoh karam yeh meh december yeh nyan katikitangyen mweswa kumi na mbi mekitangnyeh sherehe tanah karam sonyeh nyah kakyam sikuku nyopah maana akakyomishechah aah ngooh ngoh moningh wasasin moninghe itayah kiah achahnyuh pa mih kanisa kingerak chi pih kanisa kingarak kila mtu kingarak muh tarit kingarak mah kila kitu mah yilyan kinyanyarak pat mpaka nyiniileh nyasi atah seretyon kingarak nyungah ata ket atah neh kila mtu yote hii nyinih mitonih ngunyiteneh kingarakchi teteh leh mbolo kiyokchinin sehah mwaka mpyah mweswa kumi na mbili yeh kereltah weteyehh hh december neteeeeh kengarakchi omah werka walak to chiaeh werkan walak chokimitah tyonale tyonah amah werka walak mchelen yengoh yengah ngaror kabisa ketar kokorochegh kegha soden kyum tyondeh tyonah kyam tukuchu leh kyam pat chon le chonay kyam tukuchu le tyonieh tyo nyay mih werkah walak mih poyiy pat ngoh pusaa kakwah pa michinih pat mireteekenah pat mih poyiy kyam lekoy kichiran moh moh chonleh mon chonleh moning tengon kishirikan tengon nyoman sherekena nyoman tolenyeteh kereltah mwaka mpya mweswah kumi na mbili kin kingarak atah kingarak atoh kigh nyo mitoni yi mlewur meminyeh kigh nyokichop ambangunyineteh teteh kerelta teteh kureltah kigh nyokihchop ambangunyineteh teteh kureltah mwaka mpya kureltah kasin tinleh nyinle sawa. Kinyoh make mekechah nagh lah toh kigh nyini nyongorokchinah zaidi omishah neteh pa mweswah kumi na mbili kekireltah tinih leh january mwaka mpya kereltah nyoh karam ngoh harr nyon chenguneteh kyomishechah kyem chah tukuchah nyinih karam kabisa yiyon nyoh ngorokchinanah saidi nyetenyih pat leh december tenetenyih pat ketang chaneh ukisoh nyoh karam pat michah keyotechinih torot serah pat looh kingoroneh tekehnyoruh twin tuunih teketang tagh ekehtonyoruh tyonah tyonyah rele mwaka mpya katinah nyonah kayat skull meswah moja likuh pat nyinih kapetah nyonih kalukha kalukuh pat skull tinih wechara ropienchah mekingitahchanyeh pihkachah cheteh pa katinah looh wechara ooh mekiyat skull tinyeh chonah wechara akengarak keyh tkwul michaeh lendah bursarin eeh chaeh mwoun leh kanuh pchonih endaneh kapanen yona yih yih yih chaleh tyonah mwishimi wen yih tyonah tyonyah choleh tyonday tyonah yih neeh kich mahamah keporyah kungarakechonih tkwul lendechi tworerer endehchi twororah stotinah kenyeteh nyoman wechara atoh worerer pagh aamengit nyeh wolo mitonih tikuchinih kiwir pich tyoninah tyoayih kiwir kilat pagh ametingnyeh pich tkwul kany kilukuh pat aran akogha nyonah tany akogha tekungorokehneh nyonih tekungorokanehnyeh atomeminyeh tich lenyoh kipah kanyooh nyoh kitekeh luwah tany kipichiy atanyeh le kany wechara atohkile mwakenih kimechanah tah kitah kimichah skull kitako korom atanyuh toyeh kilukuh tany akogha akingwanit pat uchumi nyileh yeh mongitenyeh leh uchumi nenyih kangwanit kdendah kapichiy lah kingwanit uchumi uchumi née.